Sɛ ɛpɛ dɛ ɛkyekyer akyɛdze bi ho a <hesitation> Mpɛn pii sɛ akyɛdze no wɔ adaka mu a, ebɛpɛ adze a wɔdze kyekyer akyɛdze ho a wɔfrɛ no "wrapper" yi bi. Na ɛdze adaka ne esi, adan ne bɔn me mu ma ɛdze adaka no esi mfinfin, ewie na esuo afa no, sor na ase na aka ato do. Esuo n'afa so sɛ nyimfa so a sor na ase na aka ato bankum na edzii kan bui no do. Ewie na esuo no sor na ebu ato bankum na nyimfa no do na esuo ase na ebu ato bankum, nyimfa na sor no do. Bowie ne dɛm no na enya adaka no no su no pɛpɛɛpɛ. Obi wɔ hɔ a wɔwɔ adze a wɔdze tar do ntsi owie a na ɔdze ɔno so afa beebi a n'ano wɔ no do ama ogyae mu a ennyi, ebɛn dɛm a na akyekyer ewie.